שנעלע און געזונטע פרישטאג אפציעס זענען אדער א געזונטע מינע סיריעל וואס מ'עסט מיט מילך, אויך קען מען סתם נעמען א ברויט מיט א טשיז וואס דאס קען אנפילן און אויב מ'וויל זיין נאך מער געזונט קען מען מאכן אז די ברויט זאל זיין האל וויט.